Nantquie na cajndati cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwaa na cwiweñꞌoomꞌ naquiiꞌ tsjoom suljaaꞌ oo na quiawaa tquiaxjeⁿ cwicwaꞌ nnꞌaⁿ joꞌ chaꞌ na mole catsjom sa̱a̱ cwii mole catsjom na mayuuꞌ na ya tuii ndoꞌ na mayuuꞌ na caꞌnaⁿ joꞌ juunaꞌ cwiluiinaꞌ tiempo chaꞌ na quia na nncwico tsꞌaⁿ ee luaꞌ cwii tiempo na quilꞌana na nlꞌueeyana tsꞌaⁿ na nntsꞌaa molewaꞌ na jaaljonaꞌ na mꞌaaⁿ juu yuscu na nncuco cantyja ꞌnaaⁿꞌ na luaaꞌ joꞌ chii molewaꞌñe joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na luaaꞌcheⁿ oo joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na cweꞌ jndaaꞌ tiempo xeⁿ nchii cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwaa na jeeⁿ cachjuu ndoꞌ jeeⁿ chjoo chjoo jndeiꞌnaꞌ na nluiinaꞌ na nncwjiꞌnaꞌ cwii mole na mayuuꞌ na ya ndoꞌ na mayuuꞌ na caꞌnaⁿ joꞌ na cweꞌ tiempowaꞌ quiawaa na cwilꞌa nnꞌaⁿ mole na ya ndoꞌ na mayuuꞌ na caꞌnaⁿ. Cwiicheⁿ jeꞌ nantquie na quilꞌana joꞌ chaꞌ na caxti tsolcoo, sa̱a̱ caxti tsolcoo na jaaquieeꞌ naquiiꞌ tscotsjaaⁿꞌ luaꞌ cwiicheⁿ nnom chiuwaa cwiicheⁿ nantquie na cwilꞌana chaꞌ na quiweeꞌ na nlꞌana naquiiꞌ na xuee chaꞌ na nncueeꞌ xueechuuꞌ tsꞌaⁿ wjaꞌ joꞌ nncweꞌñomꞌ nantquieꞌñeeⁿ. Oo chaꞌ na nluii cwiicheⁿ xuee na ñꞌeeⁿꞌ quiawaa na nncwitsꞌoomñe yuuchjoo oo cwii nnom na matseitꞌmaaⁿꞌñe tsꞌaⁿ na machꞌeⁿ joꞌ chii luaꞌ mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ caxti tscolcoo na jaaquieeꞌ naquiiꞌ tscotsjaaⁿꞌ chjoo chjoo cachjuu juunaꞌ jndeiꞌnaꞌ chuu nntsaꞌnaꞌ xeⁿ na tiꞌnaⁿꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwaa na jaaquieenaꞌ naquiiꞌ tscotsjaaⁿꞌwaꞌñe macaⁿnaꞌ na tsꞌaⁿ na ꞌnaaⁿꞌ na ntyjii chiuu niom ncjuꞌ juunaꞌ nncwjaaꞌñe caxtimꞌaⁿꞌ nntiom tsocoomeiⁿꞌ chaꞌtsoñꞌeⁿ ndoꞌ tiempo na nntꞌiuunaꞌ chaꞌ na mayuuꞌcheⁿ na ya tꞌiuunaꞌ jeꞌ ndoꞌ cachinaꞌ ndoꞌ caꞌnaⁿnaꞌ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ. Mati cwiicheⁿ nnom ꞌnaⁿ na quilꞌana cantyja ꞌnaaⁿꞌ ntjom na nncꞌuu tsꞌaⁿ niom ntjo na tijndeiꞌnaꞌ na nntsꞌaa tsꞌaⁿ sa̱a̱ ntjo na quiawaa na ya ya nncwjiꞌnaꞌ ndoꞌ mati na cweꞌ jndaaꞌ tiempo joꞌ chaꞌ na ntjo seii tomti quia na cwiweꞌ seii quia na ya ya jnda̱ tquie jeꞌ seii luaa jeꞌ tiempo na nnꞌaⁿ nlꞌana ntjo mati joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na juunaꞌ ee mati tie chuwaa na nntsꞌaa tsꞌaⁿ juunaꞌ macaⁿnaꞌ na jndaaꞌ chiuuwaa na nntsaꞌ ñꞌeeⁿꞌ nnꞌaⁿ na ya ya ꞌnaaⁿ na nlꞌa tjo joona quitueeꞌna nnaⁿ seii naquiiꞌ ntjo ndoꞌ mayuuꞌ na ya ya jnda̱ jndaꞌ nnaⁿ seiiꞌñeeⁿ jeꞌ ndoꞌ. Nntsꞌaanaꞌ na jnda̱ tꞌiuu ntjo na nntsꞌaanaꞌ na mayuuꞌ na ya ndoꞌ caꞌnaⁿ ndoꞌ ya xjeⁿ chi ndoꞌ ya xjeⁿ chiuuwaa na cwiwijndaaꞌ na ꞌaanaꞌ joꞌ chii luaaꞌ niom cantyja ꞌnaaⁿꞌ nantquiemeiⁿꞌ.